ใซ้ตู้ ATM ใซ้สะดวกสบายเพราะว่า อั่น ใซ้ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ บ่ต้องกังวลเวลาเปิดปิดค่ะ ไปยามใดใซ้ได้ ว่าแต่มีสาขาอยู่ใกล้ใกล้

สมัยนี้ฝากเงินกะสะดวกสบายกว่าแต่ก่อนค่ะ บ่ต้องเข้าธนาคาร ฝากเงินอยู่ตู้กะได้

อือ วิธีเลือก อั่น ธนาคารที่สิไปเฮ็ด อั่น ธุรกรรมกะมักเลือกธนาคารที่ว่ามีสาขาหลายหลายแล้วกะอยู่ใกล้บ้าน เดินทางง่าย ไปง่ายมาง่าย คนบ่หลาย

ฝากเงินธนาคารดีกว่าฝากเงินไว้กับตัวเอง เจ้าของหั้น เพราะว่าปลอดภัยแล้วกะมีดอกเบี้ย สิถอนยามใดกะได้

เฮ็ดธุรกรรมการเงินอยู่ธนาคาร ในอนาคตกะสิเปลี่ยนไปอยู่ค่ะ เพราะว่า คนส่วนมากกะสิมีธนาคารอยู่ในมือถือเจ้าของอยู่แล้ว

ส่วนใหญ่ถอนเงินแต่ละเทื่อกะหลักร้อย หลักพันค่ะนี่ ส่วนมากกะเอาไปกะจ่าย ซื้อกับข้าวให้เด็กน้อยค่ะ

ส่วนมากถอนเงินโดยวิธีใซ้ตู้ ATM ค่ะ บ่ค่อยไปทะ ธนาคารดอก คนหลาย ใซ้ตู้ ATM ไปถอนยามใดใซ้ได้

เวลาถอนเงินส่วนมากกะเอามากะซื้อกับข้าวกับน้ำล่ะค่ะหนิ กะจ่ายในครอบครัวเป็นค่าขนมเด็กน้อยไปโรงเรียนค่ะ

บ่เคยได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าโปรโมชันจากธนาคารค่ะ เพราะว่าบ่แม่นเป็นลูกค้า VIP เพิ่น

การจ่ายเงินผ่านแอปกะสะดวกค่ะ เพราะว่าทุกคนกะมีมือถือ มีแอปธนาคารอยู่ในมือถืออยู่แล้วค่ะ จ่ายง่าย จ่ายตอนใดกะได้

ซ่อยลดการซ่อยกระดาษได้หลายเติบ เพราะว่าบ่ต้องไปเขียนใบขอเบิกเงิน บ่ต้องเขียนใบฝากเงินให้ยาก อันนี้ มันซ่อยสิซ่อยลดเรื่องการซ่อยกระดาษได้หลาย

บ่เคยตั้งค่าความปลอดภัยในแอป ส่วนมากกะมีแต่ อั่น ตั้งรหัสผ่าน

แอปธนาคารบางธนาคารกะสิกะยาก เวลาเปิดต้องกะเวลาโดน มันกะสิเฮ็ดให้กะบ่อยากกะค่ะ เวลาไปสแกนมันกะเวลาในการเปิดโดน

เฮ็ดธุรกรรมใน อั่น แอปธนาคารน่ะเร็วกว่าการ หั้นหนิ เพราะว่า อั่น คันมีแอปธนาคารคือจั่งเฮามีธนาคารอยู่ในมือ เฮ็ดยามใดเฮาได้บ่ต้องเดินทาง

กะกะให้ถึง เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่าย เพราะว่า อั่น กะเบิ่งในโทรศัพท์ กะอยากเฮ็ดอิหยังกะเฮ็ดได้เลย สิฝาก สิถอน สิโอน สิจ่ายบิล เฮ็ดได้กะ

มักใซ้ อั่น บริการถอนเงินโดยบ่ใซ้บัตร เวลาใซ้ไปต่างสถานที่ ต่างจังหวัด มันบ่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ควรมีค่ะ เพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นกะสิได้เข้าใจง่ายง่าย สามารถกะแอปธนาคารได้ โดยบ่ต้องท่าลูกหลาน

ภาษาใน อั่น แอปกะเข้าใจง่ายอยู่แล้วค่ะ บ่ต้องเปลี่ยนแปลงอิหยัง คือเข้าไปกะคือสามารถกะงานได้เลย

คึดว่าคนอีสานที่ว่าเฮ็ดงานหน่วยงานราชการ เฮ็ดงานอยู่มหาลัย เฮ็ดงานเอกชนส่วนมากคึดสิมีบัตรเครดิตคือกันคันหนิ เพราะว่ามันสะดวกสบายในการคึด

คึดว่าคนรุ่นใหม่บ่ค่อยมักคึดบัตรเครดิตค่ะ มักคึดเป็นผ่านแอป เป็นเงินสดผ่านแอปมากกว่า

คึดว่า คนสมัยก่อนคึดสิมักคึดบัตรเดบิตอยู่ค่ะ เพราะว่ามันคึดเป็นเงินคึด แต่ว่าสามารถรูดซื้อสินค้าตามห้างตามหยังคือจั่งบัตรเครดิต

คึดว่าเดี๋ยวนี้คนบ่ค่อยคึดบัตรเดบิตแล้วค่ะ เพราะว่ามันสแกนได้แล้ว บัตรเดบิตเลยบ่จำเป็นต้องได้คึดแล้ว เพราะจั่งใดคึดคึดเงินบัญชีคือกัน

กะสิแนะนำเฉพาะบัตรเครดิตที่จำเป็น อย่างบัตรเครดิตที่เอาไว้กะจ่าย เอ่อ ซื้อตั๋วเครื่องบิน ซื้อนั้นโน้นนี้ค่ะ ที่มันจะมีส่วนลด มีโปรโมชัน

มักบัตรเครดิต เพราะว่า เอ่อ ใซ้ก่อนแล้วใซ้มีระยะปลอดภัย ปลอดดอกเบี้ย แล้ว มันใซ้มีแต้มสะสมสามารถใซ้แต้มมาใซ้ซื้อนั่นซื้อนี่ได้

อยากให้มี อั่น สามารถใซ้แต้มที่ว่าตามร้านที่ใซ้มักหั้นนี้ หรือว่ามีคะแนนเพิ่มช่วงวันเกิด ถ้าใซ้ในช่วงวันเกิด

การใซ้บัตรนี้บ่ได้ใซ้คุมรายจ่าย แต่ว่าเฮ็ดให้ใซ้จ่ายได้สะดวกขึ้น หลายกว่าเงินสด บ่ต้องพกเงินสดไปหลายหลาย บ่ต้องใซ้เงินเจ้าของก่อน

คันบัตรเครดิตเหมิดอายุเหมิดบ่ต้องเฮ็ดหยังค่ะ เพราะว่า อั่น บริษัทเขาเหมิดสิส่งบัตรใหม่มาให้เหมิด เหมิดยกเลิกบัตรเก่าเลยค่ะ

ตอนนี้คนในครอบครัวกะเฮ็ดประกันอยู่แล้ว เพราะว่ากะเจ้าของเป็นกะแทนประกันอยู่แล้ว เพราะว่าต้องการความคุ้มครอง

มีความสำคัญ เพราะว่าประกันนี่จำเป็นในการที่ออมเงินเพื่อความคุ้มครอง แล้วกะสร้างมรดกให้กับลูกหลาน

สำคัญเพราะว่าเฮาต้องเดินทางทุกมื้อ เฮามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ คันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างน้อยเฮามีประกันคุ้มครอง เฮาแบ่งเบาภาระได้

จำเป็นหลาย เพราะว่าโทรศัพท์มือถือกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี่มันกะมีโอกาสเสียเนาะค่ะหนิ คันกะมีประกันอย่างน้อยกะ อ่า สามารถที่จะซ่อมโดยบ่ต้องเสียเงิน หรือว่าเปลี่ยนเครื่องได้

คันมีประกันชีวิตกะสิกะลดความกังวล เพราะว่าคันเกิดเหตุการณ์บ่คาดคิด กะกะมีทุนสำรองเป็นมรดกไว้ให้คนที่กะกะได้

คันสิซื้อประกันกะบ่ได้ปรึกษาไผ กะคือตัดสินใจเอง เพราะว่าจะเป็นคนเลือกว่า ประกันแบบใดดีที่สุด แล้วกะมีความคุ้มครองหลาย แล้วกะเหมาะอายุเท่าใด อยู่แล้ว

กะเคยได้ยินอยู่ กรณีกะแทนลักเงินเบี้ยประกันของลูกค้า แล้วกะบ่จ่ายให้บริษัทเฮ็ดให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์

กะมั่นใจในการให้ข้อมูลส่วนกะกับบริษัทประกันอยู่แต่กะบ่เต็มร้อยเพราะว่า บางทีกะอาจสิมีการแอบขายข้อมูลลูกค้าได้

มักบริการแบบยิ้มแย้มแจ่มใส อ่า บริการรวดเร็ว สถานที่สะอาดสะอ้าน สะดวกสบาย แอร์เย็นเย็น

คึดว่าบ่ต่างกัน เพราะว่าพนักงานธนาคารคึดสิได้รับการอบรม ฝึก จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารอยู่แล้วค่ะ

คันพนักงานมีประสบการณ์สูงกะสามารถที่จะแนะนำ การบริการที่ดีให้กับลูกค้า สามารถ เอ่อ แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ดี

มีผลหลาย เพราะว่าคันพนักงานธนาคารดูแลลูกค้าบ่ดีกะเฮ็ดให้กะบ่อยากกะบริการ แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าทุกธนาคารนี่บริการดีคือกันเบิด กะเฮ็ดให้กะตัดสินใจที่จะกะบริการกับธนาคารนั้น

คึดว่าระบบอัตโนมัติคึดสิให้บริการดีกว่าคน เพราะว่า อั่น เจ้าของสามารถเฮ็ดยามใดคึดได้ เฮ็ดด้วยตัวเองคึดได้

คือว่าบางคนเขากะอยากมีบ้าน มีรถ มีที่ดิน อยากลงทุนมีกิจการเป็นของเจ้าของหรืออยากมีทุนการศึกษาให้ลูก กะสิกู้เงิน

คนอีสานส่วนมากกะเฮ็ดเกษตร กะส่วนมากกะสิกู้เงินไปซื้อปุ๋ยเฮ็ดกะ เฮ็ดนา ไปจั่งซั้นล่ะค่ะ หรือว่าจ่ายค่ารถไถ ค่าพันธุ์ข้าว

คึดว่ากู้หลายกว่าภาคอื่น เพราะว่ารายได้ของคนอีสานต่อหัวน้อยกว่าภาคอื่น ทั้งรายได้ต่อหัวคึดน้อย

คึดว่าดี เพราะว่าคึดสิมีที่ดิน มีบ้านเป็นของเจ้าของ โดยที่ว่าสามารถซื้อในราคาสูงได้โดยบ่ต้องจ่ายเงินก้อนในทีเดียว

กะกะว่ามีข้อดีคือบ่ต้องเสียดอก จ่ายยามใดกะได้ ตกลงกันได้

คันจ่ายบ่ตรงเวลาหรือจ่ายบ่ได้นี่กะสิผิดใจกันหั้นหนิ เฮ็ดให้มองหน้ากันบ่ติด

เฮ็ดบุญต้องเฮ็ดตามกำลัง เฮ็ดตามความศรัทธา บ่จำเป็นจะต้องไปกู้เงินมาเฮ็ดบุญกะได้

ถ้ากู้เงินกะ กะกะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินให้ตรงเวลา กะสิต้อง วางแผนการกะเงินเพื่อให้จ่ายได้โดยบ่ต้องเสียค่าปรับ

คึดว่าเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ คันผู้ใดมีเครดิตคึดสามารถกู้ได้ อยากกู้อันใดที่ว่าเจ้าของจำเป็นคึดคือกู้ได้เลย

คิดว่าเพิ่นกะคงอยากมีกิจการเป็นของเจ้าของ อยากเป็นเจ้าของกิจการ บ่อยากเป็นลูกน้องผู้ใด อยากเฮ็ดงานอิสระ อยากเปิดปิดยามใดกะได้

คึดว่าลงทุนเฮ็ดร้านอาหาร โดยเฉพาะร้านลาบก้อย เพราะว่าคนอีสานมักกิน ถ้ามีร้านใดแซ่บคนคึดสิหลาย กับร้านส้มตำ

การลงทุนคันเฮาลงทุนได้ดี มีรายได้ดีมันเฮาสิเฮ็ดให้เฮามั่นคงขึ้น เพราะเฮามีรายได้เข้ามาตลอด สามารถจ่ายเงินคืนได้

ถ้าลงทุนแล้วกะอยากกะชีวิตแบบมีอิสระ อยากกะเงินไปเที่ยวไสกะไป อยากกินหยังกะได้กินไปจั่งซั้นล่ะ มีเงินเก็บหลายหลาย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

อยากให้รัฐบาลเอาเงินภาษีไปซ่อยเหลือคนที่ เอ่อ มีปัญหาเรื่องสุขภาพ เรื่องการดูแลโรงพยาบาลให้ทันสมัย สามารถดูแลผู้ป่วยได้หลายหลาย

มัก อั่น แบบจ่ายภาษีแพงแต่สวัสดิการรัฐหลาย เพราะว่าคันเฮามีสวัสดิการรัฐหลายเฮาเฮ็ดให้เฮามีชีวิตที่ว่าคุณภาพชีวิตที่ดี

การจ่ายภาษีเฮ็ดให้เฮามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพราะว่าเงินที่เฮาจ่ายไปเฮาสิเอาไปเฮาจ่ายในการ เอ่อ พัฒนาต่าง ตามนโยบายต่างต่างที่รัฐบาลเพิ่นได้หาเสียงไว้

คันคนที่เขาเจ้าบ่จ่ายภาษีกะกะว่าสิผิด มันผิดกฎหมายเนาะ กะต้องกะปรับกะหยังไปจั่งซั้นล่ะ

คึดว่า อั่น ภาษีบ่ได้เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน เพราะว่าคันคึดลงทุนแล้วคึดได้กำไร คึดคึดเอากำไรนั้น ไปจ่ายภาษี คันกำไรหลายคึดจ่ายภาษีหลาย

คึดว่าภาษีบ่ได้มีผลต่อการจ้างงาน เพราะว่าการจ้างงานมันขึ้นอยู่กับผลการลงทุนกับกำไรตอบแทน คันมีกำไรหลายคึดมีโอกาสจ้างงานหลาย

คึดว่าจ่ายภาษีน้อยลงบ่มีผลต่อการขยายกิจการ เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่ากิจการนั้น เติบโตได้ดีบ่ มันสร้างกำไรได้ดีบ่ มากกว่า

คึดว่าอั่นควรเอาภาษีไปดูแลธรรมชาตินำค่ะ เพราะว่าบางหม้องที่ว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งธรรมชาติ มันคึดทรุดโทรมเนาะค่ะหนิ คัน มันคึดต้องมีการจ้างงาน จ้างคนดูแล

คึดว่าภาษีคึดแก้ปัญหาสังคมได้ค่ะ เพราะว่าชุมชนใดที่มีการเสียภาษีหลายมันคึดจะมีการพัฒนา แล้วคึดแสดงว่าท้องถิ่นนั้น อ่า มีความเจริญ

สนใจเรื่องภาษีอยู่ค่ะ เพราะว่าสิได้วางแผน ในการ เอ่อ วางแผนการเงิน เพื่อลดหย่อนภาษีได้ค่ะ

ดอกเบี้ยมีผลต่อการวางแผนเกษียณแน่นอนค่ะ เพราะว่าคันดอกเบี้ยดีกะเฮ็ดให้กะวางแผนเกษียณได้ดีค่ะ กะสิเลือกแผนนั้น

หนังเรื่องล่าสุดที่เบิ่งกะคือท่าแร่ ม่วนอยู่ เพราะว่ามักเบิ่งพระเอก ทั้งเนื้อเรื่องกะสนุกดีค่ะ มีทั้งหมอผี ทั้งหมอ อั่น ฝรั่ง

งานอดิเรกนี่ซ่อยให้ผ่อนคลายหลายได้ เพราะว่ามันเฮ็ดให้เราเพลิน มีความสุขเนาะ อย่างเป็นคนมักเบิ่งซีรีส์ซ่อยสิมี แฮ่งได้เบิ่งซ่อยแฮ่งม่วนค่ะหนิ

คันสิเบิ่ง YouTube กะมักเบิ่ง YouTube ชะ ช่องท่องเที่ยว เพราะว่าเป็นคนมักไปเที่ยวสถานที่ต่างต่าง ทั้งสิได้ข้อมูลไว้ว่า คันมีเวลาว่างสิไปเที่ยวหม้องใด ทั้งมันเบิ่ง อั่น แล้วกะเพลิน สนุกไปในกะค่ะ

เฮ็ดงานอดิเรกบ่ต้องใซ้สมาธิหลาย เพราะว่าคันใซ้มักเฮ็ดอิหยังใซ้ใซ้สิมี อั่น เอ่อ ความสุขในการเฮ็ด ใซ้สิเฮ็ดได้โดนอยู่แล้ว

งานอดิเรกที่มักเฮ็ดกะคือเบิ่งซีรีส์เกาหลีค่ะ เพราะว่ามักเบิ่ง มันมีเนื้อเรื่องหลายรูปแบบ แล้วกะมักพระเอกนางเอกค่ะ เบิ่งแล้วกะสนุกดี

งานอดิเรกกะเปลี่ยนไปตามอายุอยู่ค่ะ เพราะว่าตอนน้อยน้อยกะมักสะสมแสตมป์ เพราะ แต่ว่าใหญ่ขึ้นมากะมักเบิ่งหนัง เบิ่งซีรีส์ไปจั่งซั้นล่ะค่ะ

มักใซ้ social media YouTube กับ Facebook หลายกว่าหมู่ เพราะว่า Facebook ใซ้มักไปส่องเบิ่งว่ามีหยังแหน่ คัน YouTube ใซ้มักเบิ่งข่าวไปจั่งซั้นล่ะค่ะ

มื้อหนึ่งกะกะเวลาเบิ่ง social media หลายอยู่ค่ะ กะหลายกว่าหกชั่วโมงอยู่ เพราะว่าตื่นมากะเปิดเบิ่ง พักกะเปิดเบิ่ง พักเที่ยงกะเปิดเบิ่งไปจั่งซั้นค่ะหนิ มันเพลินดีค่ะ

มักเบิ่งข่าวสารทาง YouTube ค่ะ เพราะว่าเบิ่งยามใดกะได้ แล้วกะกะจะมีช่องที่กะมักเบิ่งเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ

ปกติบ่ค่อยมักอัปเดตเรื่องราวในโซเชียลค่ะ มักเบิ่ง มักเข้าไปเบิ่งว่ามื้อนี่มีข่าวอิหยังแหน่ ผู้ใดเฮ็ดหยังแหน่ แต่ว่าบ่ค่อยมักอัปเดตของเจ้าของปานใดค่ะ

คึดว่าข่าวสารในโซเชียลคึดมีความน่าคึดถืออยู่ค่ะ เพราะว่าค่อนข้างไว แต่ว่ามันคึดจะ คึดก็ต้องดูว่าคึดเบิ่งจากเพจใด จากแหล่งใด มีความน่าคึดถือบ่ คันบ่มี ความน่าคึดถือคึดคึดบ่ค่อยมั่นใจปานใดค่ะ

มีผล เพราะว่าคันอากาศฮ้อนมันฮ้อนเฮ็ดให้คนบ่อยากออกไปเที่ยว คันอากาศเย็นสบายมันฮ้อนเฮ็ดให้คนอยากออกไปเที่ยวหลาย

มักเบิ่งข่าวช่องนิวส์ ช่องแปด ช่องสาม กับไอ้ YouTube สุทธิชัยค่ะ เพราะว่ามักพิธีกรเว้าข่าวค่ะ สนุกดี เทิงได้ความรู้

คนอีสานส่วนใหญ่กะมักกะเรื่องโชคลางค่ะหนิ เพราะว่า เอ่อ เวลาสิขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญกะต้องไปเบิ่งฤกษ์ เบิ่งยามก่อนค่ะหนิ ว่าอันใดเหมาะ อันใดดี

ผีปอบกะคือผีที่ว่ากินตับกินไตคนเนาะค่ะหนิ เป็นตาย้าน เพราะว่าคันโดนกินกะตายอย่างเดียว เทิงต่อติดต่อกันทางน้ำลายกะได้

เครื่องดนตรีที่มักกะคือพิณค่ะ พอฟังแล้วกะม่วน มันกะ อั่น เป็นเครื่องดนตรีประจำภาคอีสานเนาะค่ะหนิ มีพิณกะต้องมีแคน มีโหวด

ยามได้เสียงยินเสียงพิณกะ ม่วนเนาะหนิ บางเที่ยคัน อือ จังหวะดีดีกะอยากฟ้อนนำพู้นล่ะค่ะ อือ

ยามได้ยินเสียงโหวดกะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนอีสานค่ะหนิ มันกะจะเป็นเสียงมีเอกลักษณ์ค่ะ กะแฮ่งได้ฟังมันกะม่วนดีค่ะ

ตอนน้อยน้อยกะมักไปงานบุญอยู่ค่ะ เพราะสมัยแต่กี้มันกะยังบ่มีเที่ยวห้างเที่ยวหยังหลายเนาะค่ะ นี่มันกะเป็นบุญประเพณีของภาคอีสาน กะจะมีบุญประจำปีของแต่ละหมู่บ้าน มันกะจะมีของขายหลายอย่างนำหั้นหนิ

วิชาที่มักที่สุดตอนเรียนหนังสือกะคือวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนี่ เพราะว่า อั่น มักเรียนบวกเลข กับวิทยาศาสตร์ เพราะว่าเรียนเกี่ยวกับ อั่น การทดลองค่ะ

อาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านกะคือ เฮ็ดนา เฮ็ดสวน เฮ็ดกะไปจั่งซั้นล่ะค่ะ ส่วนมากกะจะมีแปลงนาหลาย เพราะแต่ละบ้านกะสิมีกะนาของไผของมันหั้น

สมัยน้อยน้อยกะมักเล่นเต้นยาง ดีดเม็ดบักขาม ดีดลูกแก้วกับหมู่ค่ะ

คันเปลี่ยนอาชีพได้ กะสิไปเฮ็ดเป็นเภสัชค่ะ เพราะมักเฮ็ดงานโรงพยาบาล มักจ่ายยา มัก เฮ็ด เอ่อ จ่ายยาให้ผู้ป่วยให้หายจากโรคไวไว